Raha ny eto Madagasikara dia sisy sa sisy manakasakany e fihinanan-kena, fa eo olon e olo zany e misafidy hoe sy ihinankena ah na koa hoe haha noho gn'are- noho gn'aretiko a da sy mihinan-kena ah.